أوكي، في أحد الأيام، كان هناك يعني طفل صغير، واكتشف بيوم غرفة، يعني باب بغرفته ما كانت موجودة قبل، وهو كان خايف وما يدري إيش يصير، بيفتح الباب ولا ما بيفتحه، و بعد يعني تفكير كثير، قرر إنه بيجول لأخوه الكبير عن الباب وفتحوه سوا، وما لجوا شي.